Mamu muting maan umimé gujééna gucé diit mubajo mo moomé: sibuur, sifééb, gubaak, sosankajumo, gukahaal, gujéél, gumobay, gujiik, gufira, guruto, sigumbuuj, gudahar, gusoob, sikuku, sikonkombre; guhaal, sén gugola, ékumbung, sikoboot, mémééŋ manumiré gujééna gucé babé noli lét mubajo.